<noise> Ireto aby gny raha anotaniako andreo: Akory gn'atao lafa ihina? Akory gn'atao lafa ta haseky? Ino gn'antony <noise> tsy mampatory aly? Akory gn'atao laha <noise> ta ho tambitambezy? <noise>